نعمل ساندوش من حيس جبنة وطماطم يأم لونشون و جبنة نفتح العيش نشتري الأول من المخبز بعدها نفتحه بالراحة عشان ما يتفرولش معنا نفرد الجبنة وبعد ما نفرد الجبنة نقطع شراح طماطم و خيار و نرسهم